Ko hakkillan ardotoo warde e muuɗun fu yo kambu oo non. Saa ƴeewii kambu oo yo bulabula <hesitation> laatiiɗo jooni kaa ana fooyna seeɗa. Wallaa bikki bulabula. <hesitation> Noone muuɗun oo ana nannga kulle kuurɗe.